Avvalambor bunday holatda men ingliz tili biladigan birorta insondan to’g’ri yo’lni so’rayman. Yoki til biladigan inson topa olmasam imo-ishoralar orqali shahar xaritasini topa oladigan do’kon origa borishga harakat qilaman.